sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá starfi í grunnskóla á Egilsstöðum heyrum af krökkum í Gvatemala sem rækta mat fjöllum um aukinn pening í fótbolta kvenna og fáum

margir grunnskólar hafa tekið upp starfsemi sem sjá til þess að engum leiðist í frímínútum eða sé skilinn út undan verkefnið hefur reynst mjög vel í Egilsstaðaskóla og það hefur dregið úr stríðni og einelti nemendurnir sjálfir kjósa

sem eru í fjórða til sjöunda bekk séð er til þess að það séu jafnmargar stelpur og strákar í hópnum þau stýra leikjum hvetja aðra til að vera með og láta einnig vita þegar einhver er að stríða og hverjir eru helst kosnir til að vera

bara þeir sem eru góðir

aðrir bekkjarfélagar treysta til að leyfa öðrum að vera með og eitthvað skólaliði í Egilsstaðaskóla segir að margt hafi breyst eftir að

mér finnst þetta bara mjög góð lausn að hafa svona í frímínútum ég er búin að vera hérna í nokkur ár og maður sér alveg breytinguna þegar

er í gangi þá eru krakkarnir oftast nær rólegri þetta er bara gott fyrir aðra svo að þeim líði ekki illa í skólanum svo að þeir fái að gera eitthvað annað en bara að vera einir nemendur í sjötta bekk í Gvatemala hafa verið að læra

María er tólf ára hún gengur í skóla sem er einn af mörgum í Gvatemala sem tekur þátt í sérstöku sjálfbærniverkefni verkefnið gengur út á að skólar bændur og foreldrasamtök vinni saman að því að rækta mat á sjálfbæran hátt fyrir skóla um allt landið þetta er hluti af stórri áætlun ríkisstjórnar Gvatemala sem snýr að því að sporna gegn fátækt og hungri meðal íbúa landsins verkefnið á að tryggja að enginn líði skort og að allir fái að borða nemendurnir fræðast þar að auki betur um náttúruna og hvernig sé best að rækta mat þau læra líka að vinna saman og ýmislegt sem nýtist þeim í framtíðinni svo er auðvitað mikill kostur að krakkarnir fá að njóta uppskerunnar knattspyrnusamband Evrópu UEFA hefur ákveðið að nota meiri pening til í Evrópu það hefur verið ákveðið að fimmtíu prósent meira verði sett í kvennafótboltann það er að helmingi meiri peningur knattspyrnusamband Íslands k s í fær þess vegna meiri pening á ári frá og með árinu tvö þúsund og tuttugu samkvæmt mælingum fylgdust hundrað sjötíu og átta milljónir með EM kvenna í Hollandi í fyrra forseti

segir að það séu óendanlega margir möguleikar fyrir

og þess vegna var ákveðið að tryggja að starfið geti blómstrað enn meira sífellt fleiri Íslendingar tileinka sér

eða það sem er oft kallað vegan en hvað þýðir að vera vegan að vera vegan eða eins og það kallast á íslensku þýðir að borða engan mat sem er unninn úr einhverju sem kemur af dýrum eða dýraafurðum það er til dæmis kjöt mjólk og ostar grænkerar nota heldur ekki

eða leður því það er búið til úr dýrum þeir fá því alla sína næringu úr plöntu og jurtaríkinu það eru margar ástæður fyrir því að fólk ákveður að gerast vegan sumir gera það til að vernda umhverfið aðrir til að stuðla að dýravernd og enn aðrir vegna heilsunnar og margir gera það út af þessu öllu til eru ólíkar útgáfur af því hvernig er hægt að breyta mataræði

sínu á þennan hátt og grænmetisæta gera ekki það sama borða engar dýraafurðir en grænmetisætur borða stundum mjólkurafurðir og egg svo eru til þær borða ekki kjöt fisk eða egg en borða stundum mjólkurafurðir sem borða engar afurðir úr dýraríkinu nema fisk og aðrar sjávarafurðir allir sem taka

um að breyta mataræði sínu þurfa auðvitað að passa að þeir fái öll næringarefni það er auðvelt núna því fleiri vörur eru til í búðum en áður sem henta

forvitinn skógarbjörn í Bandaríkjunum braust á dögunum inn í bíl og það náðist á myndband það er ekki alveg vitað hvort björninn hafi ætlað að keyra bílinn en hann skildi bílinn eftir galopinn